Adha wor spain wor spain adha chole kab adha ak amatn koromi loni wol lol chisatia adha ta dibi ta shangaa ta kofol inama kofolchisit adh amtan kullo malonje ol hadeten amine adha guya wot jebia kabdii ak adha dub wojebitan kas inama sagale wolin nyate kolfe wol dungete wolinjiratee.